பிரஞ்சு கலாச்சாரம் உயர் ஃபேஷன், சிறந்த உணவு வகைகள் மற்றும் கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கின் மீதான காதல் ஆகியவற்றிற்காக அறியப்படுகிறது. பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அவர்களின் நல்ல ஆசாரம் மற்றும் வேலை-வாழ்க்கை சமநிலைக்கான மதிப்பு ஆகியவற்றிற்காக அறியப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தத்துவம் மற்றும் அறிவியல் துறைகளில் அறிவார்ந்த கருத்துக்களுக்கு அவர்களின் பங்களிப்பிற்காக அறியப்படுகிறார்கள்.